Nu oro kajanchari mari jenari xii te ín jaluli janchai maii ja kasa’ar kantukuri naun yuku xii naún xii ki’iri nu naycu kasa tana yua nu kau xaa kutu chii jari nu nayiu kaa sa’a tana te kaskachui nuu yuate kanakachari yua xii ntukuri ín yuku luli kaka’aturi yukute yuku ya’a sua sa’aro jii xii suate skítíro yukua te suchi luli kaka’atuña jena’ana, sua kasa’atori jenari.